E wȧȧ tɔɔ̀ɛŋ hawȧ ɗɔɔbȧ mȧȧŋ july, kɛ̀ kȧ kùwȧ tɔùŋ, sèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ bȧ yaȧ jawa kɛ̀ kȧuŋ tùàŋ mìè, ȧŋ yaȧ dènȧŋ sùȧ jɔɔɛ̀, aŋ dènȧŋ hoònɛ̀ŋ, aaŋ hȧȧ nɛɛnɛŋ aim tùȧŋ, kɛ̀ kȧ kùwȧ tɔùŋ mɛ̀, e tɔùɛŋ yaȧ <hesitation> gɔɛɛ kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ zììyȧ, è yaȧ hinie kɛ̀ è jùȧ wùtuɓȧ wilɛ̀, gɔ̀ɛ̀ɛ̀ zììyȧa jɛ̀wɛ̀ tiinȧŋ kɛ̀ è jùȧ wùtuɓȧ wilɛ̀, è juo wùtuɓȧ lii, gɔ̀ɛ̀ɛ̀ taai tiinȧaŋ kɛ̀ è zɛì, oo kenȧŋ è donȧŋ jùò sùkuù, donȧŋ jùò sùkuù maŋ, mìŋ donȧŋ nyùnò, fòìnìlì ka nyùnȧŋ, mìŋ yaȧ nyùnaŋ sùȧ <hesitation> e jȧ zɛ̀i lii eiŋ jè, kɛ̀ è kȧ zɛɛi, kɔ̀ȧ zɛɛi, è kpɛɛyɛ̀ zɛ̀ɛɛ̀, kɛ̀ <hesitation> wo sùkùɓaȧ ready, kenȧŋ è dȧȧ sùkuù maŋ, è donȧŋ dȧȧ sùkuù maŋ, anyùùŋ nyaŋ donȧŋ dȧà sùkùu maŋ è yaȧ yèwà sùȧ è sia sùkuù miiŋ feìŋ, è donȧŋ jùò sùkùù wȧȧ tɔùŋ nii, è donȧiŋ jùò, è juo sùkùù wàà tɔùŋ nii, mùŋ yeweo naȧŋ mùŋ hnȧŋ gbooè, kɛ̀ anyùùŋ nyaŋ ȧum sìè feìŋ, kɛ̀ anyùùŋ nyaŋ ȧum sìè feìŋ mȧŋ nyiŋ hìȧŋ gbooì mùŋ yȧ nyìŋ fòwȧ sùȧ, mùŋ dene daa manɛ̀ŋ tìa, e fè màŋ mùȧŋ yò òfoo manɛ̀ŋ tìa mȧŋ naŋ gȧŋ sùȧ, muŋ fè dènȧŋ sùȧ mȧŋ mùȧŋ, manɛ̀ŋ tìa, manɛ̀ŋ maŋ ȧŋ banȧŋ yɛi, è yaȧ sȧiŋ mȧŋ sùȧ, eiŋ miŋ fè, eiŋ miŋ fòwȧ, è kuwa nɛɛnɛŋ e fòwȧ nyùùŋ nyaŋ, è donȧŋ nɔ̀ŋ yèwȧ sùȧ ɗɔɔ bi e fè gè nyiiŋ, òfoo è yaȧ ɗɔ̀ɔ̀ jii fàa, ke ɗɔ̀ɔ̀ zɔlɔ̀, è donȧŋ nɔ̀ŋ gèèyè zɔlɔ̀, e hȧȧwè aŋ kȧȧmɔ̀ɔ̀ŋ nyaŋ gbiŋ, kȧȧmɔ̀ɔ̀ŋ nyaŋ gbiŋ donȧŋ nɔ̀ŋ zɛ̀ì sùȧ, yàwi gbiŋ yaȧ zɔlɔ̀, e zɔlɔ̀ yaȧ ɗɔɔ bi è yaȧ jùȧ sùȧ maŋ sùkuù, è donȧŋ nɔ̀ɔ̀ŋ jùùyè maŋ sùkuù e hȧì dùùm, nìì lɛ sie, fòfoo e jɛɛ̀jɛɛ̀ wa, sɔɔ̀ nȧaŋ nɔŋ taìŋ mȧȧŋ tɛɛ̀ wȧȧ tɔùŋ kuwȧ ɓɛìŋ è keì ɓuuyè, kɛɛ e jɛɛ̀jɛɛ̀ wa miȧŋ maŋ yìlè fɛ̀ɛ̀, sèè nyùùŋ nyaŋ naŋ wa zɛì, gɔ̀ɛ̀ɛ̀ taai è yaȧ jùùyè sùkuù, gɔ̀ɛ̀ɛ̀ taai è yaȧ gììyè zɔlɔ̀, è yaȧ jìkȧ sùà, aŋ yaȧ jìwȧ sùȧ aŋ tɔɔ, kenȧŋ wo dèda mɔɔ̀ŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ gbìȧŋ gbȧmȧŋ, wo jìwȧ yilì, wò jɔ̀ȧ ɓie wo jìwà yilì, wo kɛɛɔ̀ wo hnȧŋ wouŋ haȧ, aŋ wuŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀ auŋ dòwȧ, nìŋ yaȧ jììyè manɛ̀ŋje maŋ hȧwa gbiŋ, nyùnɔ̀ɔŋ bȧ nyuno maŋ gbȧlȧ tùwa, nyùnɔ̀ɔŋ bȧ nyùnȧŋ maŋ nyòògoò, nyùnɔ̀ɔŋ bȧ nyùnȧŋ maŋ gaù, nyùnɔ̀ɔŋ bȧ nyùnȧŋ maŋ die, maŋ dìè ɓù, aŋ miŋ nyùnȧŋ eiŋ jè, gɔ̀ɛ̀ɛ̀ taai è yaȧ jùȧ sùȧ sùkuùɛ, tii yewio, sèè wȧȧ tɔùɔŋ naŋ naȧŋ mȧȧŋ